العطلات الوطنية في بلدي بتكون دايما في الأعياد الرسمية زي مثلا عيد الافاطار وعيد الضحية ودول بيكونوا اربعتيام. وفي برضه الأعياد القبطية زي عيد شم النسيم وعيد راس السنة الهجرية وعيد راس السنة الميلادية برضه. كل دي بتبقي عطلات رسمية في البلد. وفي برضه اللاعياد الوطنية او القومية زي مثلا عيد تحرير سيناء، وعيد العمال وعيد تحرير طابا. كل دي بتبقي عطلات رسمية في البلد.